Ah tinda islam duroo ŋûfur mire tîdiraa aguzuu te ke. Ôwel dire ni ôljuwa da ni ŋûfur ôzum ŋa, da ni ŋûfur layi ŋa. Ŋûfur aguzuu ara duro aŋ <hesitation> ŋûfur a nu ôzum ŋa ginna ru dagir te ke. Te « ñaa? » nuuwoo, suba mere munda ni te ke. Suba hunaã ni nufaturig. Ŋûfur ôzum ŋa ôwel diru re ŋûfura kura gii ini šiša dîiŋa ôwel dire ôzum gondire re te ke ru šigir ŋûfurtirgi. Kêi ai ŋûfurtuga mere na owoni ina daa munda. Ôwel diru ŋûfur dusutinne ru kuu saga mîšil ašara walla hamsa yum cikoo amma addaa ye amma kubbaa ye yaliya addiya ye ariya ye ginna ina algaa za jayašukaa daa m- masidi ere ŋûfur curukugaa te da šagala ge- goyindi re aŋ naana ginna teru aligi huma gorigi. Aligi kêi gorga ru aŋ naana ôwel zur de ariya babuma harandaa hunoo, añaa ŋa ko aliga munda ginna tayer daa dutur ere te ke ru tayer daa ciir ŋûfur tigisoo aŋ naana aligi huma goyiŋ. Aŋ naana goyinoo owoni kêi buu hôluu bidaya mire aŋ naana hêmiše dîi mire ranuŋoo mire mire ginna ru bôlu curuu, ginna ru ŋîla curuu aŋ naana ginna te kee barayiŋ. Bo huma ru curunne re torosig. Torosore mire jayašin yaliya na gii jayašinoore wuure gii jamiye tûrtug. Jamiye kôi tûrtuga ru moošir kutuba jii kutuba ôwel bediŋ. Salah silendoo šigir owon kutuba daa cii kutuba te tuzoo agu aŋ naana boma tenne re kêi ziyara mošaa ŋa terig. Moša kilani kilaniire moša ginna tusoo re êski ru bu huma kirig. Aŋ rakiŋa ni yimi te duro hadin cîrigi. Hadin arawayinere amma ôroza hunaã gii wugi te ke. Aŋ rakin na ni maši gûdura huma gor gisire amma laa hunaa ye moša huma ye yala huma ye gii fara ru wudig. A tinda bab amma šababa <hesitation> halas aŋ rakiŋa ni gôra curku sorti na tûrtugi te ke. Mara gura niima duro busere busere aŋ buu rayiŋa na buu rayiŋ. Aŋ ziyara gisiga na ziyara gisik. Te ke ru towanoo <hesitation> amma ra kubbaa nũu anuu ru amma ditire hinne kega yimii te amma ginna aŋ naana šagalah duna šagala sook ŋûfur jilla re. Halas aŋ te kee šagalah danna ginna kema ere mîšilli ziyara tûrtu jenne, halas kilahadigi fara busugini nuu mura anûru yindire hinnaa jilla ru iyaa kubba didii gii farare yindik te kee. Te ña nuŋoo? Te mire alla i re geeyi jendire taara. Sagasun tômmu kûrunduroore ŋûfur ara aguzuu ara ŋûfur ai ôzum ŋa ni mura ginna ru guraa ru munaasib amma ni biga hundaa ginna alla i cunci cene te kee. Kôi undoo mûšir intra fadirga jii ru gijatu. <hesitation> Sala ru dûrtunne ru kuu ini tira « zaka » yindigire cii. Te musulimiinaa ginna daha waajib. Dirteere aŋ jamiye terigaa na terig. Owonni yimii te yaliya addiya ru buru cussu. Ina unnu yalii addii ginna barka tal-îd ini « barka tal-îd » yindigire tira cii. Uŋgo buru gisidik unnu zaman ai ru addii addii ru cêyinii cire hinnoo. Uŋgo yalii key eruu ginna barka tal îd cendik. Dagoo înni na cendinnoo na Kage ye halawa ye cendig unnu yala unnu wa ina te buru te kee dakinni. Yali addi na ginna gurus fihine gurus <hesitation> ina ara kuraa kaga mire buru te ke mihim ši. Aa unnu ŋûfur ai daa nuŋuru ŋûfur ŋûfur burnuu ŋa ogoni ŋûfur ai unnu nima ŋa tani hadirdaa daa addi nuŋur nindirig te ke. Ŋûfur aga mire ŋûfur nimaŋar ai cussu. Yala šababa ye dowa šababa ye der ŋûfur înni deru awa za awa cussu nakuga, šai ndaa ni dokug awa ndaa ni uŋgug. Ogoni yimi têĩ aŋ difidir geengire ginna. Amma ginna buru ciki, yala addaa ye dowa addaa ye awa nake re mura gura duro karta uŋguuk guru ni cikenni waak guru daa terek te ka. Ogoni <noise> ogoni ŋûfur bodowina ina unnu askaa kursu indigi nakigi. Ŋûfur tigisoo re nûuna geyindigi lakin ŋûfur ku kasa kura gii šiša. Ini mîšil kub ke naku ere halas aŋ ai owel goyiŋgo ni taman ake dîi indigi daa eruma na taman a ke dîi indig ni. Šigini yala ni awa ariyaa ni ke yi ciki ru wûwula cendig. Halas ŋûfuru mire ŋûfuru mire re ši dîi tigisig. Aan ogon kûrsu askaa ŋa da mire da wôkir ziyaada goyindig te ke. Niĩ niĩ na gêyindig. Ogon aga tira ye aga tira ye te keru fokindu askaa nda gerekire owel dire goyinga rayindig te ke. Tei jilla ru ŋûfur hinduu agaa ŋa a nduru bornuu ŋa addira šiša mira daa wekid buru goyin dire awadana uŋug ziyara hindana geyindig te ke. Ŋûfur ara aguzuu ara ginna duro ŋa? Tani ŋûfur a ôzum ŋa dakir noŋoo? Ŋûfur ŋûfur a ôzum ŋa ŋûfur kuraa na alamiya lakin a mire maša- alla musulimi na ginna farah hunduu ni aŋ dirima na farhani Alam ginna duro na ogona ŋûfur ciindigini. Ogon rûgur na amma ara unnu <hesitation> umra na goyindigi. <hesitation> Ogon umra mire te agu haŋum gonuŋoo êji mire rosul gii gonime gii kal. Te- i jillan, ŋûfur te mire taŋan nii buru mihim. Agu mêri ginna ru saga taara ŋûfur ai mire re ŋûfur amma ginna u goru goru du ni samayiŋi ni. Amma nuu uŋgo wura cikoo na duro samayindigi ni ogon toore ini ziyaada ru buru mihim numoo ogon amma gura ginna nuu logaa dîdin aŋ ai unnu ginna ru logaa dîiŋa <hesitation> gii sagasun ai unnu ŋûfur ai erroore duro maša- allah duro aligi ni gortig te kee. Amma nii birima darci ceen. Ogon ke- i biruu raa darciŋa aŋ goynoo wicindire kogoo na amma ginna i samašeteere halas nîjir zaga cussu ru busugaa te geyindig. Ogo ke- i teri